حتى تسوي فنجان قهوة طيب، لازم يكون ل- عندنا قهوة مطحونة، ومي، وسكر حسب الرغبة. نغلي المي على النار، وبعدها نضيفلها القهوة، ي- معلقة أو معلقة ونصف حسب كيف نحبها. نحرك المزيج كويس، وبعدها نضيف السكر حسب الرغبة. وإذا تبين لا تضيف سكر, إذا قاد القهوة تقيلة, نصفيها شوي بالكوب ونستمتع.